Tulkõq kibõhõhe siiäq! Siiäq <hesitation> Rahu huulitsahe. Ma näe, et siist kiäki um õkva varastanuq auto ärq ja nakkas ärq sõitma tuugaq. Tulkõq kibõhõhe appi!